To jabugokha ya mota hale diya sini de ke mede yogo miyanda nubadeta. Maha yogo am kalam omari haji jabugokha ya mota man pad. Ya anon habedo hoka haya man jaba, subta mota wangawidyo jaba haya. Dense be winda indema ko, be jaba adi reishima ko. Dense be hoka omotaman oya hootinira hade dende omari haji owa arthiranga doa wakati.